கேமரா என்பது, அதன் மிக எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வகையில், ஒளி உணர்திறன் மேற்பரப்பில் ஒளி நுழைய மற்றும் தாக்க அனுமதிக்கும் ஒரு பெட்டி. இந்த மேற்பரப்பு ஒரு ஃபிலிம் அல்லது டிஜிட்டல் சென்சார் ஆகும். கேமராக்கள் இந்த பணியை மிக எளிமையான முறையில் நிறைவேற்ற முடியும் - உதாரணமாக ஒரு பின்ஹோல் கேமரா.